بالنسبه لي الموسيقى لكلاسيكيه ياسر كالم ياسر محلاها ياسر دو خير ببرشه من لميزيك لي نسمعو فيها لتو فيها كلام بذئ و برشا حاجات كاطاستخوف دنك الموسيقى الكلاسيكيه و سيغتو تبدا هكا عالصباح <hesitation> ياسر تعملي جو لو كالم لو دو <hesitation> تحط نهارك يتعدي ياسر محلاه و تحفون و مزيان